لازم أول حاجة الدولة تهتم بيها الاقتصاد يعني الاقتصاد الاول وبعد كده هنحافظ ع البيئة حتى لو الدولة عايزه تعمل حملات توعوية عن الحفاظ ع البيئة مش هتعرف تعمل كده طول ما مفيش اقتصاد اصلا ومفيش وعي اصلا ، فالدولة تهتم بالاقتصاد والحفاظ ع البيئة هيجي من بعدها